Bisikileta mahasamy hafa bisikileta amin'ny am'tômôbily zay io: izy pneu aroa fao aloha ndraiky afara avy ake madinidiniky, avy ake misy rayon, avy ake am'zay misy guidon amiliagna hoe ohatra hoe mandeha à droite na à gauche, avy eo am'zay misy le lasely le fipetrahagna aminazy, avy eo misy misy la roue misy la roue itondrasan-tegna izy avy ake la roue igny am'zay misy misy ino anaran'ny raha raiky igny, misy chaîne, igny le chaîne mampihodigna le la roue mampihodigna le pneu an-tegna le mandeha igny.